Indiah um kultuurõ väega pall'o. Näet, lõunõpoolidsõq ummaq hoobis umaette rahvaq sääl, tamiliq ja kiä nä ummaq, ja põh'a puul nuuq hindi keele kõnõlõjaq, hinduq, nuuq umaq nigu hulga valgõmb rahvas. Ja sis um sääl viil sato sa sato kiili ja kultuurõ. Perädü vana, perädü iidne kultuur.